Pus ama ekit tu lilakatsisanan este pus pulana ktaleen kin chuchut este cho klakgmakaan xa tasuakga kin kape <hesitation> masakgsi y li masakgsi azucar <hesitation> cho makgakgalhi punchuna astan kanin pupu ipus kalh tamawa kin kaxtilancho nak pustan este pus axnik milh pus xwitsa kin kafe cho awanik kualh <hesitation> pus punchuna no tukli klitamakgapali pus para cheama para napalhnan osu para na puchakgenan chiwani <hesitation> maktsukipa tu kawawi nak kua xa tastunut <hesitation> pus tsama tu xaklakapastakni nak lhawa lhatuk ki- kilhawa sino que tsa kin tawaka e tsau untu xa tsutsokg e xlakgmakanikani tsama cebolla, cho, pin xlakxpatakani, xlakgmakankani, pus utsatsa kawau kliwa i pus talee ki- kistap tsamalh tsukulh malhkuyuni, cho manik laktsi chama tina pus lakgmakaa xa xuw makgami tsama <hesitation> axni kmakgkatsipalh kawawi tsama xuw para tsatatani tina. I pus makani para ce- cebolla laki tsamalh kgaman nuntsa i pus makgakgalhipalh nuntsa tsuku malhkuyuni astan kanin chalh, i kmatanki kalhi kawau chakge kin kgawit, ikalhik molino, inuntsa kitaspitpa mimpa pus tuk lhawapa pus t- tsili kistap <hesitation> cho man tsamalhi pulana pus mak- makaa aceite, cho <hesitation> makaa ki cebolla <hesitation> klima klaksit pin i klakgmakaa i antsatsan tsama ktatsili, i axni kawau iliwanatsa kata- ka- katuchilhawani kalaklhmukukani ki- ki cebolla este pus makaa no kistap lakgmakaa no tsuku lakgxpata, i cho pupui pus mani tsama pupuparakgolh, i matanki i talempa kin palhktsuku kxtakganan, i cho mani kxtakganankgolh pus tsuku tsakuayan i pus machihi kin kape tuxwi i pus nuntsa kawawi xtamakgatsekgolh tsama.